Tena tsisy fisaorana e. Tena mahafinaritra ahy izany ilay, ilay manampy e. Tena hoe izay no fahafinaretako an, dia fantaro fa tena hoe eto foana aho raha ohatra mila anahy ianao